نمستے ائیں مسلمان سلام کہیسے نمستے ماناں تمیں سلام کرے چھے تو سامہیں جیکو جواب ڈی چھے او کہے اوم نمستے، اوم جو مقصد چھے یونیک ہیک، صرف ہیک واحد تو کہے مانیں ناں نمسکار کر توں صرف ہیک ناں نمسکار کر ہیک او اہے، پر امیں جے ڈوجے ناں عزت ڈیوں چھوں جاں کہ اوتاری کہیجے نبی کہیجے یا جکو بھی کہیجے اوئاں ناں بھی بھگوان سیں گھٹ عزت کو ڈینری اہے او جے سمجھے جائیسیں بھگوان ایک ہی شے اہے، مانجے کہنڑ رو مقصد کہ جیکڈنہں غریب مسکین مہمان اہیں مہمان بھگوان سیں گھٹکونھیں اماں وٹ ہاج مہمان دروازے تی آہیں تو بھگوان سیں گھٹ کونہی ایز پر پروٹوکول جو پورا سسٹم بنیوڑا اہیں اوئاں جیکو سسٹم چھے ریتاں رواز چھی اوئا سجی سماجی سسٹم ماں کجھ کونہی اوہاں غریب مسکین پگان ماں جتی کون چھے اوئاں ناں عزت ناں ملی تو صفا بیکار چیز چھے ائین ای ما او مان رات ڈنان جا فرق چھی۔ ہا ایشور جی مہربانی چھے جیکڈنہں آفیس ٹیم میں آفیسر چھیں تو بات کرتا تمام گھنڑا فخر اہے تیں جیکڈنہں مانجی آٹھاں سالاں جے کیریئر ماں جے آفیسر یا بہترین آفیسراں سیں جے ملا اے تو سجی سندہی ماں کنی دفعا ملا اے یقینن آفیسری ماں جے پورا اتریں چھے تو ڈاڈھا سوٹھا جاب کیرلا اے نکو میں کھارا تھے بورلا اے ائیں جوکو بھی آلا چھے تو کام ہوئے جاں ناں ہوئے عزت لیسے، ماں کو تصور یا خیالاں میں آسے جو مہمان چھے او بگھوان سوں گھٹ کونہیں، تو تبھی بھی ذرے گھٹ ایشوراں سوں گھٹ کونہیں چھے، امیں ایک پوجا کروں ایشور اوئاں جو جکو اوتاری یا دیویا تو تماں بھیڑی جے بائی ہالی اے تو ہاج اماں دیوی سوں گھٹ کونہیں سمجھاں دیوی نیں پوجا کرجے تو امیں مہمان نی سماجی سسٹم ماں اماں چا دھرم امیں سکھاوے چھے کہ موٹے جا کیوا فرج چھے با جا کیوا فرج چھے اولاد الگ شے چھے رامائنڑ میں رامچندر رو اولاد چھے جیکو لو ائیں کش اہے آج بھی لاہور رے قلعے میں لکھا پڑا اے کہتے کہ لو جی"رامچندر کے بڑے بیٹے لو جی کا بنایا" ہوا تو اٹھو او لو ائیں کش رام جو اولاد اہیں تو رام جو اولاد جوئیں چھوں تو سوریہ ہنس راجپوت چھو تو رامچندر اے ما نی وچناں پر بادشاہی چھوڑ لی پر تو موٹا بھائی جو وعدا کرلا وچن کرے گیلا تو او گادی ماں موٹے باوے جی جوتی پڑلے ائیں آپ کا قدر ہتو استری جا کہڑا فرض چھے ائیں دھرماں ماں ٹھیک اے نکاح چھے فلانڑے فلانڑے را پوتر اقبول چھے اماں وٹ کا اے مہراج برہمنڑ جو اے پھیرے جو ڈیسے تو ہاتھ بدہائسے منکیاں جکو سمجھیں کونہیں ہاتھ جکو باندھے جکو چھے او جا مقصد چھے۔ ہیکے بیجے سون وعدا کرنڑ ھی ۔ وعدا کرنڑ چھے کہ مڑس کہاوچھے تو نیں کمانڑے کھوڑاویں تو جی عزت جا ہر بات جا میں ذمیوار اہیں ائیں او استری وعدا کریچھے کہ مانجے لا بھگوان تو چھے، ماں لے باہ بھائو وا س ودھیک توجا حکم مان پر ھلی ۔تجی حکماں جی تجی پرہیز سسٹم ہے اوس مین ماں باہر کونہیں جاں، انگیزی میں ایگریمینٹ فلانڑے ای صرف ہاتھاں جا وعدا ۔ہتھاں جا وعدا امیں زبان نیس بیا کرون چھوں، آپلی دھوا ڈہون چھون گون چھوں ۔ائیں پہلی وات ختم لکھت جی کوئی وات نیہں ہاتھ ڈے لے تو استری مڑس ائیں استری آنپنڑا وعدا کر چھوڑلا او کماتی کھوڑانڑا ذمہ چھے مڑساں را ائیں استری پنڑ ذمہ چھے مڑساں پر۔ ائین استری پر ذمہ چھی مڑسا جا ہر حکم میجی ، تو ہا ہیک سماجی سسٹم چھے